بنفصل الكهربا بتاعت التلاجه الاول-وبنفضي التلاجه من اي اكل او اي حاجه ونشيل الرفوف بتاعت التلاجه والدراج-بنغسلهم لوحدهم برا ونجيب طبق فيه ميه دافيه وخل-وقماشه- عشان ننضف بيهم التلاجه من جوا-بن-خلي القماشه في المايه الدافيه والخل وانضف التلاجه بيها بعد كده بنرجع الرفوف مكانها-ونشغل الكهربا بتاعت التلاجه ونسيبه-ساعه لساعتين تلاته الاول تشتغل وتريح-عقبال ما نحط الاكل تاني*فيها